في نوع من المعرفة بين الجداد و الزول البيأكيلو ، و بيتعامل معاو لكن ما اظن لدرجة المودة. بس عدهم معاو يجب الاكل ده و خلاص